<hesitation> Kôfa hagnagno saosy carry afangaro tômaty, tongolo de asiàgna carry avekeo adignina megnaka de afangafangaro amnjay izy aveo de vita ny saosy carry.